كاين إمكانية يتحقق السلام في العالم ولكن خصو شروط، أولا خصو يكون الجميع سواسية أمام القانون، سواء الدولي أو المحلي، ويتعتبر البشر كلهم سواسية مكينش الفرق بين البشر في دولة معينة أو تكون عندو الأفضلية على دولة أخرى ويتمتع كلشي بنفس الحقوق والواجبات ، ويكون كاين واحد الإيمان أن كاين وحدة المصير بالنسبة للبشر كاملين.